<noise> אויב א מענטש וויל טאקע האבן באמת א גוטע ליבשאפט דארפן זיי קענען אויפגעבן אויף זאכן וואס זיי האבן ליב. אפילו ער האט זייער שטארק ליב אבער ער וויל נישט אויפגעבן אויף עס דארף ער קענען אויפגעבן אויף זאכן סתם צו מאכן פרייליך די אנדערע מענטש סאו ס- ס'ענדט אפ זיין זייער, זייער א וויכטיגע זאך ווען ס'קומט צו די מינע זאכן.